இலங்கை உணவு அரிசி, தேங்காய் மற்றும் பல்வேறு வகையான மசாலாப் பொருட்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது, நாட்டின் கடற்கரை காரணமாக கடல் உணவுகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. இதன் விளைவாக சுவையான கறிகள், ஹாப்பர்கள் புளிக்கப்பட்ட அரிசி பான்கேக் மற்றும் தெரு உணவுகள் பிடித்தவை கொட்டு ரொட்டி போன்றது (காய்கறிகள் மற்றும் இறைச்சி/கடல் உணவுகளுடன் வறுத்த பொரித்த ரொட்டி. இவை அனைத்தும் பல்வேறு வரலாற்று தாக்கங்களால் டச்சு மற்றும் போர்த்துகீசியம் உட்பட வர்த்தக பங்காளிகள், ஒரு தனித்துவமான சமையல் பாரம்பரியத்தை விட்டுச்செல்கின்றனர்